ཐཱ་སུཝིཊུ་ལེནཌ་ནམ་ལྷ་ཀེ་ཁོར་ལོ་ཤུ་བ་ཆེ་ན་དེ་ཐ་ཐོ་གིན་ཀ་ཕ་ཤ་དེ་ཀེ་ཐ་ཐོ་སུཝིཊེར་ལེནཌ་ན་དེ་ནམ་ལྷ་དེ་བདུ་བདུ་ཚེལ་སིས་ཐན་ཟིང་དུཀེ། དི་ལེ་ཨོ་ན་དེ་མང་ཤུ་དེ་ཧུམ་ཕོ་ཀེ་ཕུར་དེ་ཧ་པོ་ཐོ་སུ་པེ། དི་ལེ་ཐ་ཐོ་ཨོ་ནང་གིན་ནམ་ལྷ་དེ་ཀེ་ཧུ་མི་དི་ཙམ་ཞེ་ན་དེ་སིཀིའི་ཐུཀ་དུག་སིཚིདི་བཞི་བེགཏ་ཆོ་བདོ་རྟ་པེ་བདག་པོ་ཐུ་གས། དི་ལེ་ཨོ་ན་ནམ་ཁྲཾ་མཁ་ཛ་ཁླ་ཆེར་ཨུ་འེ་ཨོ་ནྟ་ཨ་ཀའི་དེ་ནམ་ལྷ་དེ་ལྕོང་དེ་ཀེ་ཤུག་དེ་ཁཚི་འུ་དེ་ནད་དུ་གིས་པ་བོ་ཁྲ་བཞི་ཕས་བྷོ་དཀ་བདོ་ག་ཆུ་གས། ཨ་དེ་ནམ་ལྷ་དེ་ཀེ་ཨོ་ནམ་གིན་ལོ་ཀན་དེ་ཁན་དུ་མེ་དེ་ཚེ་ན་ཤ་ཡིན།